rangii dark blue tunen isinen lillum dhansaa maaa won ishin dansathif yaani won Lilah inamaa bayya yaani dhagariftii dhub aminen gar irrana khanen samawati won yedhen Mal boken irra Robb sunn (.) woo athin akhan oll dhawothu hindhagartha rangi cholee hamtua rangii akhan tun rangi iltinen fethee inamaanen dhudhu isaaa rangole samawati taan akamaa fedhaa